عشقا لك نمشيو نحوسو بعد الخدمة، والا نمشيو مثلا نشربو قهوة، وإلا بير أكسامبول نمشيو نتفرجو في فيلم في سينما، ولا تحبش تچيلى الدار تتعشى بحدانا وبعديكا نقعدو نلعبو طرح جايمنج أيش قولك، أنا-أنا نقولك حاچة ماذا بيا نقعدو مع بعضنا نتحدثو و نحكي لك على برشا حاچات مخبيتهم عليك هاكا هاكا حاچات.